Për të bëhesh lojtari më i mirë i shahut në botë në pesë vjet, do të përkushtohesha në një studim intensiv të teorisë së shahut, duke analizuar ndeshje të famshme dhe duke punuar me një trajner të përvojësuar të shahut. Do të caktoja seanca të përditshme praktike për të përsosur strategjitë dhe për të përmirësuar zgjidhjen e shpejtë të problemeve.